Pos comu güen estremeñu, en ves en quandu m'escapu pa Portugal a hazel anguna vesita i de passu a preval algu dela su gastronomía. Paquí, dentri los pratus más anombraus i que mesmu yo hagu en casa está el bacalau dorau, hechu con güevu i patatas paja. Alogu tienin otru pratu anombrau con bacalau, el "bacalhau com natas", con bechamel, peru yo prefieru del otru, la verdá... Si vas pal sul, pala parti del Algarvi, tienis unus pratus mu saborosus hechus con mariscu. I paí pal interiol, sonin más de pucherus, que revivin a qualisquiera. A, i dentri los sus ducis, quiciás los más anombraus sonin los pastelis de nata, perhetus pa merendillal con un café.